<hesitation> chi lia vixhi va ni kixa tecnología jan chí xana ta koa jan ni xa xhó, ta ni <hesitation> pues ni xa kenri nochí ho o on. osea o ni xa xhoajan ini tó aku ku kako kó ichixó chí dikan oxa tecnología jan ta ku chí xana ta koa jan ni xa xhó y ni xa nroko nino.